Ọkuk Ikemeke ndidep Inemesid k’uwem owu nfak ah nyene se ofo ekpenyenyene ke arimbud emi, edieke uwem mfo midukhọ ke emem kpukpru Inyene mfo edi Ikpu Ikpu suto ọkuk ekpenyenyene o, afo munyene ke Inemesid k’uwem, Inyeneke ufem Ino fin, ntak oro anam nnyin k’uwem nnyin mi, Ikud nte ke ọkuk Idepke Inemesid Ino owu. Mi ke Idem nkañ nnyin mmi nnyin Imenyene Iko emi ọdọhọde ete ọkuk Ikupikpu, Inyene Ikpu Ikpu ke e eti Inemesid owu, enye edi ñsọ Idem owu, owu emi odude k’onem esid enye nsọñ Idem, owu emi midukhọ kinemesid nkọm ekpenyene ọkuk emi abude ufọk ono efuri efuri owu ke ebi Itu eke, Inemesid, utem ndimekied Iduha, ndin Inemesid mfo, enye edi se ofo atinde Iko abaña, me menyene ọkuk munyeneke o, Inamke fin ekip Inem esid, edi eti uwem, Ifune Ifune uwem emi ofo odude owu Idaha Iko Idi ma ofo unyeneke Iko ma owu, owu Idaha mfina Ibine fin, enye edi se Inamde owu ekip Inemesid, ekpenyene koro unyene okuk eke now ekenyene Idem okuk eke ofo enyenede mi kpukpru usen owu emi ada Iko edi, mkpọñ owu emi ada Iko edi koro ọkuk oro mfo Inyeneke ufan, owu ndimekied nko Inyem̄ Ikwe ọkuk eke mfo nte edi akpan õkuk koro e edọhọ ke edi ọkuk Iko, enh ada ọkuk mfo anam Iko, ada anam mfin ma mme owu siak enyene ọkuk afo awud Idem, ọkuk Idihe mkpo emi ekemede ndino owu Inemesid. Inemesid ada k’Idem nsie isi isi, ọkuk ada k’Idem nsie isi isi so owu Idaha ọkuk Idep Inemesid.